Sesenik ko ng'omen kemb ng'omen kemboi, amuu amuripeiin amuripe <hesitation> ripe korik olakakiruyo koripe korik, simapwa iin ngoro ngoro, ngoro chii age tukul nemachekong'etin nemache konyo nyokochorsa. Paas koochei arang'omit sesenik.